കൈതു ജമ്സു ബച്തേരിഅ അവപുര ഇപ്പുന്ദു। അന്ഛാദു നമ സരിയദ ഫ്ലോഅതു കൈ। പുര വശ് മലുപോദു ഫിര്സ്തുഗു നമ കൈഉനു। ഛന്ദി മലുപോദു മുക്കൈകു സൂപ് പുര। പദോദു അ സൂപുനു അന്ഛി ഇന്ഛി പുര। കൈകുല സ്ച്രുബ് മലുപോദു അവുന്ജി സേചോന്ദ। അന്ദല മലുപോദു ബേരല്ദ സന്ദിഗു ബുക്ക। ഉഗുരുദു ബുക്ക അന്ഗൈദു <noise> അവല്പുരു। സമ ദേകോദു ബുക്ക നീരു പദു। ദേകോദു ബുക്ക വേനു കുന്തുദു ഓജോദു।